Eka, da misy ny sakafo mañatsara ny fañente-maso. Raha misy vitamina A jiaby miloko mavo mañahaky papay, karôty iñy da teña soa, manga voasary, akondro, bageda mavo; da ny añanañy koa misy mañahaky epinara. A <hesitation> misy koa raha miloko meña voatabia, voazavo, gaiavy.